لو كنت مضطر لأكل نوعين من الطعام لبقية حياتي فيتهيألي العيش والروب. ما أقدر أستغني لا عن العيش ولا عن الروب لأن خفيف وبارد ولما تاكله ما تحس بثقل في معدتك ويمكن لأني كنت آكله واجد واني صغيرة فمن جدي مجودة عليه وهو الأكل المفضل عندي.